Ñaaminda ɓeyday ɗum cembe, kanjum woni ñaaminda, kabo hydrate, kanjum woni bono duwoyaaje, bono masaraari, bono meroje, bono dankali, bono gawri, bono maaroori e konandi e noo.